Ireh mukun, kojah nat ireh ayuk pon. Ireh danag, jiak penganouk ireh ayuk pon. Yeng pun eh kojah kojah. Tapik, samak ineh tue. Yeng pun yah kojah.

Yah maneuk semangat maneuk akeuk, topun kik avik neh lakeik kik, maneuk semangat ngan- um monak jian ngan kik avik langit piak iteuk. Keh.

Seritak yah koluk tan kik tong tv seritak a Bruno koluk akuk nat seritak ineh dukuk neh jiat nat eh jiak peh tosok neh jiak peh semua neh yah tenosek yah lak sineh

Yeng akouk mojam eh dalem kirak kik, yeng akouk mojam tulan inouk eh..ineh..eh roti neh, eh narak kah ineh..

um kle'terk ngan ireh, malak, tosog tosog, um barak seritak yah pongah keninik, pongah ngan. ineh le'terk..

Konep amik, um sebayang, barak ngan Tuan. Tuan nat amik, dalem lakau amik, dalem adui amik. Ineh tue yah peniken amik, yah kenonep amik dalem lakau amik.

dan neh mauk konep kik niah pun ineh pun sas niah pun ineh pun laen petaget yeng sajak akeuk juk ayuk eh kure kali akeuk juk koluk ayuk eh dalem konep kik niah pun ineh mauk konep kik juk ayuk yah

Yah yeng kojam kik ineh..semua piak piak ineh bi..yeng akouk mojam yah bengosak konak ineh..akouk manouk manouk piak keh tuerk..

pun.tai memitik, tai pogen tong tanak, tai manouk lumak, tai alek kayouk, tai memuket, tai tong tanak..

Tai moruk kerk, tuyah tanak kerk, tai tun kerk, petayuk kerk..ineh adui ireh anag amik tong daleh amik..

Kle'terk ayuk gaban selapang, kle'terk ayuk gaban arok nouk topun amik sedirik, kle'terk ayuk um keloput, kle'terk ayuk polah, kle'terk sey siley..ineh tuwerk..

Amik tupat ale' penguman yah sodeng, yah sukup jak. Dan neh yeng eh sukup ngan amik, sukat peh amik ale' eh kelak. Minak rigit ineh ayuk ulouk jiak ale' yah pengawu ke-

Akouk peh yeng mojam, inouk lomah dumah sau mah. yeng akouk mojam barak inouk roti neh semuah eh narak ineh.

Kalau konak lobuk boken, dan kik minat ireh ivan lah, kalau akouk Ricky El koluk kik, tan kik lagu. Ineh yah jiak gaya neh tong akouk lah.

Koluek pun adui konak adui-adui yah malai jah lake ineh avik peh sekulah konak tok anak kik ineh lah

Yeng peh eh narak ulouk yeng, yeng peh eh pun. Nat nat um tue ulouk nat konak rongah, konak eh sukat nouk ulouk. Konak eh tai bi, konak eh tai-

Jiak jiak tue, yeng pun inouk yah sat. Jiak jiak tue pengejian, adui ireh peritah batu amik dalem semuah inouk inouk penusah amik.

Dan amik alek mabui, alek payau, alek betolu ineh yah jian kedageng amik tong umek amik tong daleh amik avik peh dan tangoh, tuveuk. Ineh tuek yah dageng amik dalem daleh amik.

Pun eh ba- owk, pun eh putik, pun eh padeng, pun eh juk baler kek menat eh. Keh menat.

Pun keroja sekulah yah man manouk. Tapik yeng akouk mojam, keroja yah mah. Tapik pun lah yah man manouk.

Owk yeng akouk mojam inouk roti neh, inouk inouk piak neh, inouk ani neh. Yeng akouk mojam, inouk bi nanouk neh, inouk bi adui neh. Yeng akouk mojam.

Pun adui dageng yah jian nouk amik tong umerk..yah konak towk juan juan barang yah mauk..yah mauk kinan kinan ulouk, ineh yah kejuan, ineh kejian neh dan juan eh tong inak amik..

Tong awa, tong tilung, tong baleh ; ineh bi inak amik panag petipun. Ayuk amik seritak, ayuk amik pebarak, ayuk amik pani, ayuk amik barak itei, barak itouk, petonak itei, petonak itouk.

Abu peh pudey yeng kunan nah. Konak ulouk juk mudey yah. Abu peh keh nat eh nanouk nah, yah langit ineh. Yeng kunah nah, bareng ulouk sukat mudey yah. Dan neh keh yah, menat yah.

Letek ireh, tei main se silei, letek ireh, tei keletek ayuk gaban selapang, keletek ayuk malat, keletek ayuk gaban ujek, letek ayuk gaban arok. Keletek ayuk gaban keloput. Ineh tuek letek ireh anak.

Dalem kirak kik, yeng akouk mojam inouk bi yah eh ineh, yah eh lakin, yah jau rongah tong daleh amik.

um Yeng pun amik bayan inouk inouk dekuk yeng pun amik barang inouk inouk. Yeng pun amik bayan.

Adui yah nouk kik, mopuk, mopa, muwik pigan, ngejokuk daven. ineh tuek adui nouk kik. manouk peguman monak anag, monak lakeik kik. dukuk neh ineh adui kik, ineh tuek adui kik

Segolah ineh sukat ulouk kelunan kuman tapik eh tenasan ulouk eh, natog ulouk eh monen. Ineh ulouk kelunan sukat kuman. Ineh barang yah moram lah tong akouk. Kalau asouk, moram eh nanouk segolah.

Dan amik pun rigit, amik sukat minak rigit sineh..du'kuk neh sukat pekanak, dan amik pun rigit, pun keroja, amik minak eh sineh.

Juk tai pitah mabui, pitah payau, tai lak tanak..tai melakau, juk tai ngejalak, juk pitah betolu monak ireh kelunan tong lamin.

amik undi yeng amik um sebarang undi, undi yah dalem konep yah, sukat keninah amik tuwerk, yah jiak kenirak amik tuwerk..ineh tuwerk yah kenudi amik tong daleh amik, ineh tuwerk..

Yeng pun ireh barak. Ireh, yeng ireh ingat tosog sau. Yah dukuk yeng pun ireh barak eh, inouk adui rah sau.

Akouk..yeng koluk..penguman sat, penguman sogit, akouk koluk penguman yah jian, penguman yah berosi yah kinan kik..yeng akouk koluk yah sogit, yah sat..

Ireh monak amik bantuan, siget bulan. Jau sig peh, yeng pun inouk manouk eh. ah Sukon amik sukat kuman tue, ineh tue.

Lete'erk lobuk yah pongah nanouk amik ; ratu satek, poso, lagu, inouk jah? Joget. Ineh yah lete'erk lobuk pongah nouk amik.

Kelunan yah monak wat ngan kik mayeng konep kik keh ineh tamen kik sedirik yah tonak akuek dalem adui dalem piak ani dalem tosok dalem inuek-inuek pun adui yah tonak akuek

Pinek liwet keik ayuk pon..Yeng pun mau mau ayuk, du'kuk petaget juk ayuk pon..ayuk menat menat, inouk seritak, inouk kerk gaban gaban sineh.

tangoh, pakouk, um simut, segolah, uvut. Ineh yah penguman kinan amik.

botek yah koluk kik, botek um botek maten manok keh piak amik, botek um penganen keh piak amik, botek ineh koluk tan kik, yeng pun yah boken

Jiak konep dukuk langit ineh keh nat..dukuk langit jiak, yeng pun inouk inouk yah eh sat sat..tong langit itouk.

Yeng pun piak amik dalem neh. Amik yeng mojam, amik sukat mani ireh padik amik, ireh kelunan amik yah mojam menat, mojam basak surat. Nat yah senurat lobuk, yan

kirak kik dan kik pelangui, dey akouk monyet ,dey akouk kinan tulan, kinan kutun yah inouk yah kutun dalem berk, keh kirak kik dan kik pelangui.

Dan neh konak akouk, yeng pun surat nin kik. Dekuk kik yeng mojam menyurat, dekuk kik yeng mojam basak, dekuk kik yeng pun sekulah. Somah somah peh akouk tai, yeng pun surat nik kek dekuk kek kelunan butak urup. Yeng mojam inouk inouk.

Pun tosog ireh sau, ireh tinen tamen amik ; ireh bi tosog ngan amik, barak-barak inouk yah adui-adui ireh ukun sau ngan amik. Ineh yah eh keriyet amik dan ireh bi tosog.

Kuk neh keh, ulouk kelunan tek, pinek yah piak, yah ani, yah adet, dalem urip ulouk. Ulouk um mauk ineh, amai mauk yah jah peh jin ineh.

Yah- yah koluk tan amik, cotohlah amik koluk menat Ponan. amik koluk menat lobuk yah pun gaya urip mareng, gaya urip pengawu.

Pinek ireh rodu yah eh jiak, jiak nat..yah koluk, koluk tan kik..yah bi nipet kik..tong pon. Yah mauk koluk tan kik, ineh tuwerk..

akouk koluk ireh tonak akouk dalem semuah yah pun tong konep kik, akouk koluk pesavik, akouk koluk akouk avik dalem adui, dalem inouk yah nouk amik, yah koluk kik

Yeng pun tateg sekulah tong daleh amik. Jalan sat. Langit pogeng te'erk, pogeng nonep. Ireh anag yeng sukat sekulah, yeng jadi tai sekulah dekuk langit pogeng te'erk ; jalan melanyah, jalan ngeluvang.

Yeng akouk mojam dekuk kik yeng makang tai moruk tong be'ek sedirik. Jadi yeng akouk mojam barak eh konak ngan kah.

Akuek koluk barak yah koluek kik nat ngejian tan ineh tan kik yeng peh akuek koluk nat eh pun eh Jian nat pun eh bawai pun eh ne Jian batung yeng akuek koluk nat keh dukuk nah jian tuek lah tan kik

Yeng pun lalek liwet kek, kokat liwet kek ayuk. Dan kek pun kek masa kik ayuk, ayuk kik. Dan neh yeng, nak kik ngan anag kik, nak kik ngan lakeik kik, atau peh nopeik sineh tue.

Owk..yah ineh um amik sedirik mojam minak rigit dan pun rigit ayuk amik alek penguman dalem luvang lamin amik sedirik..keh, mojam alek berajak, alek penguman yah kinan amik..

Jiak dekuk sonang pun eh dai itouk, ayuk amik sukat tai ale' rigit tong bank ineh. Moley ayuk amik tai ale', yeng pun tusah tusah la lah.

Dan amik pun semawa, dan amik pun nyaq taki, neuk amik tong semawa, dan amik yeng pun, neuk amik tong poroq mosong poroq, pitah kayeuk amik ayuk amik mosong poroq. Ayuk amik maneuk penguman.

Konak ume' amik ineh sau tong tegulang, yeng pun line, tiang tong awa amik sau..yeng pun line amik sineh .. tapi'k tuwai langit itouk, pun line amik, sukat amik online, sukat amik pani

Pinek kolong amik. Niah peh dan amik kuman payau, kuman mabui, kuman kuyat, kuman modog. Semuah barang ineh, kolong amik bi peh eh. Koluk amik bi, tuyah amik bi peh.

Pun pegosak amik iteuk pun moteik sapek pun ireh yah sagak pun ireh rodu sagak ireh lakeik manuek dauk sapek pun ireh lakeik sagak ineh pun bi-bi neh dalem pegosak amik

Motek, manyam, memitik, manouk lumak, alek lake, alek kayouk, ineh adui ireh jau..yah kebilik amik, yah koluk kik..

owk pun ude neh, pun langit, pun neh sau, langit sau sau ineh, pinek yah sat, pinek yah kurang, langit pengawu itouk narak keik jian, du'kuk pun yah sukat nouk ulouk, sukat nouk ulouk

Yeng akuek pernah moteik sapek alek apit akuek yeng mojam moteik sapek memang sajak kik yeng koluek moteik sapek dukuk kik yeng mojam

Yeng pun yah kebosau kik, yah kebosau kik..urip amik, penguman amik, berajak amik, ineh yah kebosau kik..dalem kat semuah bareng ineh, yeng pun yah kebosau kik..jah penguman amik tuerk..

Konep kik pekirak langit marung, dan lakeik kik tai tong tanak, tamen kik tai tong tanak, topun kik tai lak tanak. Ineh tue peniken kik, bosau akouk pekirak ireh. Kuk juk lakau ireh, tai maseg tong tuan dilem, tong berk, dilem-

kejiak ulouk muik ujuk ineh, ulouk bet sogit, ulouk bet nong, dey ulouk sakit buri, dey ulouk penyakit ,dey ulouk mamak, dey ulouk podam ,nanouk nong nanouk sogit..

Ireh bi tuwai, tuwai nat nat inak amik..inak amik ponan..tong daleh amik itouk..tuwai nat nat, tai nat nat konak nat lamin, konak nat ineh bi..

Yeng pun dalem kirak kik inouk inouk. Dan neh pun, bik pun. dan neh yeng, yeng peh akouk kirak kirak inouk dalem urip kik. Keh tue yah dalem kirak kik.

Amik juk manuek dageng konak tok dek konak tok betolu mie elu ineh yah sukat kejuan amik dalem daleh amik konak avin muto ineg kesukat kejuan amik dalem daleh amik

Yah ineh... Yeng akouk mojam, konak piak barak yah ineh..ayuk batung kik taget mageh..Yeng akouk mojam..

Kelunan, konak penganouk ulouk menolong kelunan, kalau yah yeng sukat, ulouk menolong yah..kalau yah yeng pun rigit, ulouk monak eh rigit dan ulouk pun rigit..kalau yah yeng pun penguman, ulouk monak eh penguman..keh ulouk menolong kelunan..

Barang ineh sukat miper akouk konak dan kik yeng pun pen, konak dan kik yeng pun pisen, yeng pun yah ayuk kek menyurat, avik peh ayuk kek kuman, avik peh tabang sangep kek. Ineh tue miper akouk.

Yeng pun kelunan yah nipet kik tong tv,semua neh akouk koluk menat..koluk menat seritak menat ade'..yeng pun yah koluk nipet, koluk tan kik..semuah neh akouk koluk menat ade' neh keh..

yeng pun sik petuboh rodu yah bat tong inak amik, sajak jaga sedirik, yeng pun sik petuboh,